Girat ilim hanal iqtisaad hana takbiral mal shuqul muhim jiddan, wa ma wajib al iyal ikhallum balaya len shan da biʼellimal walad kef bimashi hayata fil bet auwalan kan liga nadum inda aʼila inda iyal, inda mara wa kef kan liga kan rabu masalan bikan fil khidime kula kef bi mashi mal al bi mashshit khidime di waqat le waqat.